Iya̱m va̱ nnəm "asasa" ka̱ apambin ta̱ ji te ubar. Ubar va̱ inan na mi te i là nnap ka̱t. Ubar va̱ inan na mi a nyi inan, wa ya ka̱ ayər aponzhi inan. I wop inan ka̱ ìgwak wo pa̱ izəng. A yà pa̱ iya̱m va̱ ɗom ka̱t te ɗom ka̱t. A ya pa̱ iya̱m va̱ nnandər ka̱t te u va̱ ɗom ka̱t. A ɗm pa̱ kang ma nəm a kwam ka̱t a ɗom pa̱ kang ma "cushe unəm ka̱t, a ɗom pa̱ kang unəm a əm iya̱m va̱ i lak ìgwak inan ka̱t. A ya ka̱ nɗaktak ka̱ unəm ro ka̱t. A ya pa̱ iya̱m va̱ uya har ma ga ma yang na ka̱ pəpal te a nyam pa̱ ka̱ apal nnandər nandər va u va̱ i là. Ka̱ apal nnanɗər, so iya̱m va̱ u unəm va̱ uponzhi inan na mi iya pa̱ n nəm a "sasa" ka̱ apal mbin ta̱ te ubar va uponzhi inan gwang mi ka̱ na, mmayi təm ka̱ na. N dəngchi inan ka̱kul a ruyuwa" rayuwa" va̱ inan gwang yi ka na a. Iya̱m iro te uwa i ɗyang á mi ka̱kul pa̱ n təm te n nyi i ga iya̱m iro ka̱t. Amma" ka̱kul pa̱ inan na na á mi te inan a nak n təm yi ka̱ na a byen. Nchal pa̱ uponzhi ian a ga n mpyal ka̱ nak ntəm zəng ka̱ ashi yi ka na,